وایلن یو موسیقي اله ده چې څلور تارونه لري. کله چې تارونه د غشي په مرسته کښل کېږي، هغوی ته نڅا ورکول کېږي. دا نڅا د تارونو په حرکت کې د هوا څپې جوړوي. د تارونو د اوږدوالي، ژوروالی او تنګوالي سره غږ بدلېږي. نو وایلن د تارونو نڅا او د هوا څپو له مخې خپل ښکلی غږ جوړوي.